Netral ndia Ita bisa sebut an tae Ita ta memihak atau Ita dukung pihak esa boe'n mungkin neme masalah atau neme nale'ak ndia ndia prinsip penting karna ndia ndia persidangan hukum terus ndia ndia negoisasi bahkan dalam Ita sodan a.